<noise> <hesitation> Da potiky gny maha olombelo. Gny vahaola am zagny moa zany, gny fagnafany am zay. <noise> Da atao, atomboky am voalohany mihintsy izany fa laha tsy izay da fa aha da fa mitovy amin'ny otrik'arety io avao k lafa miparitaky dafa izay. Da mamotiky da mahafaty. <noise>